Neka neh nihpensarowa aviones neka kitooka volaroba porque kipiah iyayaswah iwan nek kipia nohki kipia tlalilia gasolina o algo así, para maya mawitzitih, pero pues ne aveces igual fallaroba aviones cuando ya wetzitiweh. Nekah iwa kateh grandes iwa kateh chiquititos, no chiquititos no helicópteros, inon okachi chiquititos, iwan neka iwan nohki kani ne nivivirowa kachi neka kachi tihkakis neka helicópteros panowah. Nekah helicópteros porque kipia este kimahmaka welta ikuapak, pero amo kipia nohki aviones porque aviones kipia iyayaswah, iwan neka iwa helicópteros kipia san nohki arriba kipia noh kimamaka weltas. Neka ne nicreerowa ich se helicóptero wiltis akiskeh sa kana ome o cuatro, iwa ich se avión weltiskeh neka akiskeh kana mas de cien personas, porque kachi weyin. Neka ne nihpensarowa neka elicoptero amo wehka yuwi porque okachi chiquitito iwa pus sa yen neka kimakati welta, iwa neka elicop- iwa avión volarowa okachi porque tlehkia ke de méxico tlen kipia yas asta estados unidos tos tlen kipia yas kachi wehka.